وكانت السفينه مغطاه بالطحالب و الصدف و كان في هذا الوقت الرياح شديده جدا و العواصف الي ان اهدأت و بدأ سكان هذه القريه الصغيره الاتجاه نحو السفينه و بدأ الشباب القصف علي السفينه ليجدوا اي اثار فلم يجدوا اي اثار لهذه السفينه و بعد ان نظفوا هذه السفينه مازالت مجهوله هذه السفينه.